Mi travaiu a Türin e aluro alura viagiu due ure al di, ün'ura la matin e ün'ura la seira <hesitation> lüns, mars, mercre, giobia e vëner e saba e düminica travaiu pa e duncue viagiu pa